والله في الغابة برضو تقريبا نفس الحاجات بتاعة الجبل علي الاغلب الهدوم المناسبه والنعلات المناسبه والاسعافات الاوليه وفرار وسكين وحبل وعدة الاكل والشراب والتلفون كده يعني